والدتي <noise> كانت دايما تشجعني علي تحقيق أحلامي تدعم قراراتي كانت تربيني علي ال-الصدج الأمانة كانت بفظلها <hesitation> كانت تساعدني في دراستي تعلمني في مهارات حياتي <noise> تأثيرها كان واظح في تشكيل شخصيتي صراحة وأحس أني محظوظ صراحة لإني عشت معاها هادي التحربة.